هوايتي بصراحة المطالعة ، على خاطر أهم هواية عندي معناتها المطالعة ، على خاطرها تخلي عقلي ديما في نماء ، وديما هكا نفكر بطريقة ديما محلاها ، وتخليك ديما عقلك ناشط ويخدم وكل شيء ، وعندي زادة هواية الطبخ ، نحب هواية الطبخ على خاطر الطبخ فن ، الطبخ حاجة مزيانة علخر ، الطبخ يخليك تنجم تعرف بالموروث نتاعك ونتاع بلادك ، هذوما زوج هوايات.